كان في ولد شاطر و مهندس زكي شديد مهتمي بي انو يطور برامج الزكاء الاصطناعي، لكن فجاء كده بقت تجيهو رسائل غامضة و فيها تهديد، كل مرة بس زي الفي زول براقبو زي الفي زول بطاردو زي الفي زول بكون مباريهو و بتجسس عليهو في كل حتة هو بمشيها وبقت التهديدات مستمرة و مرات بتختفي و بعد شوية بقت حاجاتو زاتها من البيت بتختفي. قام هو ما خاف قرر انو يواجه الزول ده لكن في حتة بعيدة قام اختفى الزول - بتلبد ليهو ده اختفى منو فجاة و كانو كان خيال، المهم بعداك الولد ده واصل في المشروع حقو لكن كان محتار في الحاجة الغامضة دي